﻿Ekibuuzo eki kiri kumbuuza ngu ngambe ekyokunywa kyobunyakare eki ndasingayo kukunda, nyowe nkomuntu ndakunda obushere bwekikiga obwomugusha, ekibuuzo kiranyetenga nokugamba oku barakikora ekyokunywa eki ekindakunda, omugusha guratandika nokwiinika, obushera buratandika nokwiinika omugusha, omugusha bamara kugwiinika baragwaanika gwoome, bamara baguse bakore ensaano. Ensaano egyo baragishigisha nkobushera, nkebyokunywa bya buriijo reero bamara bara barabiika ekyokunywa ekyo kumara obwiire, baramara nka nk'enaku ziratandikira hari ishatu niho kiraba kyatandikire kusya, kyamara, kiraba kibiikirwe mu nk'omu baketi, omunyuungu kwonka ekyenyuungu nikyo nikyo kirasingayo kunura ekiraba kibiikirwe munyuungu, mbwenu ekyo nikyo kyokunywa ekyobunyakare eki ndakunda munonga.